Soleeroo nafaa mu miŋ ti, wo lemu ňiŋ ti a ka kuraŋo kuo bo, a ye kuraŋ kuo talaa ntolu la jaŋ to. Parisiko ntelu la jaŋ panoo soleeroo le be jaŋ foloo, kuraŋ maŋ tara jaŋ. Bari n ka limiyeeroo soto a la le, n ka teleelu mala a la, n ka firigoolu mala a la, <hesitation> nka, naka, nka telefonoolu sarisee a la. A nafaa warata nňe baake panoo soleeroo hun.